Obuebiri ka ba iko abasi mbi mba bi bae ken aba ji ochi ka ebae ekoom ka iko abasi ndip-e-nju nyi ebare nse nyi ebare nyen ebu ebare nse na ajak aji ko ndum ebare nyen na akij ajikor ndum ebare nse akiji ebare nse ne ebari ndum akiji ebari nkae akiji ken ajikor ndum ebae anyi akimim mbim ndipe-nju akinam amim abak na eji abak akimem eyime eron njia akidi awor ofumbi afonor eyimbiri ewuri eti oti mbi akitor ebari nse akip ebum ndum ba akikor obor nkar na akikor nyor nne ndum akinam nse nyor nne nkae osor na nsi anam ebari nyin osor na nsi akare fene nti na nne ketim nji nyene ayime oba ebare asop na agunghi ka ndipe-nju owunom ngum etat ye nyor nne ndum akinam anama more anama aye asop na agunghe ma nyor nne nkae adu endri ore tetim mbi njum ofan Nji ntid njine namme nchoda anor neyor oyi se wae oji ojikor mmon nchane nkae ka ekpini ndipe-nju na se wae okiname ema ambine afanor mbia akitoar se wae okare okikare kpakar okare eyak amim eere eyak aku okare bitime okare okporankpor onam mkpom nyi nyen aikak onam ebobechi eebengha chen chen mbea nyen akika akibome wae mfone okina mbi na ebari nse wae nyor nne ndum nyor onoro okor nkae okifone ema mbi a fonor okak onam okare nyor nse nyor nnekae obak man mba nkowa nyor okinam okikoye okor wae obi rise <hesitation> kpek ka nne echi nkowa nyor afonor okisobe okisobe kpe achinghi ka nfuk kpe chinghi <hesitation> kpe achinghi kor osor nne fene nyor anok ayine aki menghe se mmon nchane ndum nyor mfana na akiba mmon nchane ka nyor okor adanoo anokoo akichu ane akichowa achora achod manor achora achod ojebambinghe kajena wae oje ka ndipe-nju anyi afonor nyor oyorase eringhi ejoer ka ekpini ndipe-nju anyi afanor wae oji oji kor mmon nchane nkae nyor afanor obanga ka deban de man ka ndipe-nju ere de mbibi eka joer ka ndipe nju kareke owasi Kpe ka ndipe-nju na anonga ayima ka ndipe-nju mbim emojoer ekanekon nonga ayima ke ekuasi kajena ke ekuasi ebu onogha oji kor nkae ke ekuasi kpe nne ndum na okikor ka ekuasi wae mfone okikare akpaka owed okikare akpakeowed ke ojubi kobasi okare akpake owed mba atema ma tik obasik uwa ke ofu ebae benaga efene ka ndipe-nju nagar fene okiyim okiyak atem ama oyak ateme mma ndipe-nju nyor mkai wae okiji oji yin abor oyime nchen nchen afanor ofe erom afanor onok osia okiyim erom eja na ojebambinghi kpe atem ama mba akiba abasika ko ofu erom afanor akiba fene na ojebambinghi owunor mfa mfa nji echibi ejima mfor ka mkpa ka mkpa ojima na ojim osor na ose oo ama akak abare oo akaga ma akaga mkpage mfor eje eje okiyin abor ka ofuabi afanor kajena ofua abi afanor afua ojeba mbinghe na wae ba biji eba fene okiyim ndor okisop ndor okiyim ndor nyi kpe ntem owa kpe nyor nyor akisik uwa ka ebae aki dor mmh na ojebambinghi na wae ka ofubi afonaor oji ochi ka mba nyi afanor erejoer ekpatime ojebambinghi na njene ka onyoer kon wae okor nkae anyor afanor okikare ochi nti Ochi nti mbi okikor nkowa kpe ka achore obasi na ga Bible achore ka achore obasi na nonga twelve obasi fene asurit ken wae okor nkai owa okin mmon nchane nkae nka ndipe-nju nyitad abajoer nkowa okikade nti ka echi mmon nchane nkae nyor afanor nyor onora se mmon chane nkae nyor na achibe anor nkowa akibib uwa obu ka ekobasi ka abone anakae manga chen chen mavoer omage abor ekoom nyor mfa titititi nare mmon nchane ka nyor areh nkowa wae mfone okikam se-mmon nchane nkae nyor tad chan nyor anobe nyor mmon nchane nkae nyor oyina anor se okikoer kpe ka ndipe-nju na anong ayina obor mfa mfa nji bere ombiri ka mkpak ka mkpak ayo oji ajikine mmon nchane nka asop ya nga anor abina aba nonga dbina anor aba akibue ochi na ochi wae omomenghe se nkowa anor anok abak abina erik ekitor nji akitor se mmon nchane nkae nyor mfa mmon nchane nkae nyor wae oyina anor wae okere se mmon nchan nkae nyor owa anor? ebu odoke odibe ye ochi okitor se ae ajikun nkae nyor tad mfa or asid achichibe njim aji kpor oba ka osua ntime ebae ka esir okimenghe se mfa na nkowa ntim afarnor